שְׁכְּרַא בְּזַאפ עַלַהָא אִל-פְרְסָה, אֲנַא מְתַחַמֵּס גְּדִידָא לְהַדִּי מֻנְצִיב וְקִנְצְנְ בְּלִי קְדְרָתִי וְחִ'בְּרָתִי יִקְדְרוּ יְפִידוּ אִל-שֶּׁרְקָה בְּזַאפ, אֲנַא שְחְס קִיְתְעַלֵּם דּוּגְ'יָא חְדָּאמ וְמַעְקוּל וְקִנְצְנְ נִחְדַּם מְזְיַאן פִי פְרִיקּ, קִנְקַלַּבּ עַלַהָא בְּלַאסְתּא נִקְדַר נִסְּהַם פִיהָ בְּגַד וְנִתְטַווּר רַסִי בְּנַפְס אַל-וַקְתּ, אֲנַא וַתִ'ק בְּלִי גַנְכּוּן אִדְפַּה קִיֵּימָה לִל-פְרִיקּ דִיַּלְכּוּם.